بالله عليك يا رجل ما في شي اسمه ما عندك وقت ترى لو سويت تنظيم ليومك راح تكتشف إنك عندك ساعات ممكن تستغلها مو ما عندك وقت بس إنك تنظم بشكل افضل حاول إنك تستغل الاوقات الانتظار مثلا لو انك في بنك او طريقك للدوام رتب باوقاتك وراح تظبط معك إنك تقدر توفر وقت كبير إنك ممكن تقرا فيه